Tran tradisi ontok masyarakat moderen me kak ahai, men uje ku penteng dak penteng tapi he kak di omong penteng mak mane, dak di omong penteng mak mane, karne kan tradisi kak ade karne kebiasoan wang jadi kebiasoan e he kan dak katek kebiasoan yang name e borok, dem tu di buat wang jadi tradisi, itula men olo ini ape name e <noise> olo toboh galak besame dengan ini wong doson kan nugal, dem tu nanam padi, dem tu toboh ini panen, toboh, itu kan ngompol galek- galek wang nah itu kan dai bilek kak yang name e tradisi lok itu, di jalan lok itu la dem tu ontok itu pulek peran e di masyarakat moderen model e kak ahai kan jarang betemu yang me kak ahai yang ngompol uwang yang nak ini ape name e ngetam it ontok ngetam besame model tu minta tolong ngan wang, wong me kak kan la ade mesen gale, mesan mesen untok ngetam la de mesen ontok nebang batang la ade, jadi men dem tu pulek tradisi e kan banyak itungan e yang peran e masih tepakai untok ke masyarakat moderen me kak ahai, contoh e toboh saleng tolong menolong. amen toboh nak ngawen anak ape toboh nak kawen kan pasti ngundang kawan- kawan, ngundang- ngundang isi umah, ngundang tetangge kidau kanan, dem tu amen toboh la te undang gale dem tu begawe tu kan ade yang mbek puntong, ade yang masak nasi, ade yang, ade yang mbuat gulai ade yang mbuat dodol, ade yang mbuat es, nah dari situ be kan tradisi itu la ade dai pilek kan la ade dai nenek moyang, dai wong tue, dai puyang untok tradisi itu kan untok ke masyarakat moderen kini kan ade pule yang ini yang tinggal mesan, mesan mesan be men nak makan e untok men wang doson ontok tradisi tu masih pacak te pakai nian tu, wang doson bukan berarti ye dak moderen, wang doson banyak yang moderen tapi masi tradisi tu di pakai karne tadi pacak toboh akrab dengan isi umah, akrab dengan tetangge, akrab dengan masyarakat bukan berarti wang doson tu dak moderen wong doson lebih banyak lebih moderen daripade wang kota yang yang kate e pasti wong kota kak lebih moderen karne kemajuan teknologi di kota lebih banyak dari pada di doson ta tapi jangan bepeker toboh tu be peker kolot dak tau misalnye di doson tu banyak pule wong yang calak, wang yang la moderen tapi ye masih be tetap make tradisi itu, tradisi itu man uji aku masih tepakai nian, karne tradisi- tradisi baek itu kan. dimane be toboh tibek pasti di harge i, nah ontok misal ade tradisi yang jat yang model itu kan dengan ini seereng jalan itu kan la ilang dewek karne wang la tau itu dak padek kan untok yang belage- belage e tu, wong doson kan terkenal e belage men itu tradisi e dak tau di s senggol dikit senggol dikit tujah, senggol dikit kapak nah itu la yang model itu kan la banyak di tinggal wang dak katek lagi wong yang model itu merake mak ikak ahai dak katek lagi, men uje ku tradisi untok peran ke masyarakat moderen me ikak ahai la pacak te pakai untok tradisi- tradisi yang positip, tapi untok tradisi- tradisi yang jat itu la di tinggal wong pulek da dan dak te pakai itu la ngape di tinggal wang.